फटरिंग से कथी जूदल बा हम जब लाइक राहली गऊ मे त बसत रितु के समय मे हमे बहुत फटरिंग उड़ेले बारी । हम दोकन मे जय त दस गो फटरिंग लेके आया किन के आ लतैई मे रकह के पूरा डोरी ओरई धागा ओग तब उके बाद लथाई बाँके । मज़ासे हमीके हवा चले फटरिंग उदय फटरिंग उआड़ेल के बाद जब कट जय कतला के बाद हणीके सब जाना उआहाय जब कैट त सब जाना दौरे । फटरिंग लूट लाए कहेसे हमीनीके पाच रुपया मे एउटा फटरिंग दीता रहे उ पालि के समय मे पाच रुपैया बहुत बरका रहे ऊहएलगी । हमीके फटरिंग लूट चल जय लूट ला से कथी होई उ फटरिंग व के हम्नीके बेचे बेचाल से पाच रुपैया पैसा आया खसस मे ऊहएलगी हमनी के सब जाना कटैया ताल जाना जब कटैया । फटरिंग लूट मे बारी मज़ा आया बारी रमाइलो लागैया आउसनका मे गऊ घर मे आउंसके सब बहुत निमन लागैया पूरा एड सब सोच के फटरिंग संगे ।